Ragi agder hakikisha ne uwo endi muswiba ta prostate kan uwo gi ayin uwo gi bulu zaidi wara badu wara badu, de min alama ta prostate

Sokol al ke kede na soo te abus booda min adi ana zaman ta num, aju kede ana num te nemsiya wu kaman kede ana sawa sawa gaba al fi fi torof be wu kaman nas moyo sambala sambala al gi lim lim toroc jua aju kede ana amurugu